Pus xhidena kain xakuan te'e ka o'on, dene poxon kuan, yunguana naxanaihó naxanrokono, xakadationo oxani ininó renikininó oxani ininró paxakuani nrunguana no kuaxanu kono hu un uni ku hora.